<noise> I meksika zany gn'anisan'ny tena afatara azy gn resaky rongony. <noise> Tao gn nisy ny Kartel gny n Sinalôa zao ka <noise> nisy an'ny lohany atao hoe <noise> Pablo Escobara.